Ah zaho angahy a mila torohevitra aminao momba raha maventy be raiky zay e. Sy zany mankony fa hanambady zaho io de sy fatako hoe karakory hevitra anahy fa a <hesitation> tonga de atao zany fangatahana de mariazy mbana soratra de hindao am-piangonana de zany si raha angatahako hevitra aminao satria manko arô raha izany raha maventy be fa sy raha bisibisiky de zany raha angatahiko hevitra aminao io.